Η κοινωνία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκην με πολλούς τρόπους όι μόνον οικονομικο΄ύς, υπάρχουν πολλά διαφορετικά άτομα που έχουν ανάγκες πρώτα απ' όλα, ας πούμεν άτομα που έχουν θέμα με ναρκωτικά μέχρι τζ̆αι άτομα που έχουν θέματα αναπτυξιακά όπως ο αυτισμός τζ̆αι νιώθουν ότι εν υπάρχει το΄υτη η κοινότητα τζ̆αι αλληλεγγύη, η κοινωνία μπορεί να τους δώκει τούτην την αλληλεγγύην τζ̆αι την κοινότηταν που χρειάζουνται τζ̆αι τούτα τα θετικά συναισθήματα χωρίς να προσφέρει κάτι οικονομικά.

Εγώ παραπάνω που ούλλα φοούμαι την ιδέαν του θανάτου, επειδή πολλές φορές μεγαλώννουν σε με την ιδέαν ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον τžαι ότι ποττέ εν πεθανίσκεις πραγματικά, σιγά-σιγά μεγαλώνοντας συνειδητοποιάς ότι τούντο πράμαν μπορεί τελικά να μεν συμβαίννει, ότι εν υπάρχει ζωή μετά θάνατον τžαι πρέπει άμαν είσαι δεκαεννιά, είκοσι, 'κοσιενός τότε να ξεκινήσεις να αποδέχεσαι το τι εν' ο θάνατος τžαι τι εννά συμβεί, ότι κάποτε μπορεί να μεν υπάρχεις πλέον, οπότε νναι τούτον φοούμαι παραπάνω νομίζω.

Εν ι-ξέρω τζ̆αι πολλά φυτά, αλλά φαίνεται μου ότι εν' οι λεμονιές τζ̆αι τα τσαρτελλούθκια που φυτρώννουν εύκολα δαμαί, γεννικά τα κυπριακά τα φυτά όι πιο εξωτικά φυτά όπως οι φοινιτζ̆ιές, ας πούμεν, θωρώ τους ούλλους ότι έχουν εεε λεμονιάν ή τσαρτελλούθκια, κάτι τέθκοιον παρόμοιον. Στην περιοχήν που μεινίσκω εγώ έσ̆ει τζ̆αι λουλλούδιν που εν φυτρώννει σε άλλες νομίζω μόνον σε άλλο μιαν φυτρώννει, που εν' το μελισσάκιν.

Μετά την καραντίναν νομίζω εχάθηκεν λλίον η συνήθεια του να πηαίννουμε στους γείτονες, αλλά άμαν πηαίννουμεν υποδέχουνται μας με τα τυπικά, τα φαγιά, τούτα τα τσ̆άγια, τα γλυκά, τους καφέδες, τούτα που βρίσκεις γεννικά σε όποιον σπίτιν τζ̆αι να πάεις.

Ο παπάς μου έσ̆ει σαν χόμπι να φκάλλει φωτογραφίες, αλλά με τον εξοπλισμόν τζ̆αι ούλλα τούτα, τζ̆αι τωρ΄α τλευταία πάω τζ̆αι εγώ τζ̆αι φκάλλω μαζίν του, τζ̌αι τούτον θα το θεωρούσα μιαν δημιουργικήν δραστηριότηταν στην οποία συμμετέχω, που μπορεί να κάμω τζ̆αι μόνη μου.

Το μόνον άθλημα που μου άρεσεν νομίζω εν' το κολύμπιν τζ̌αι το είδος άσκησης που μ’ αρέσκει παραπάνω εν' το τρέξιμον, αν τζ̌αι αρέσκουν μου οι ασκήσεις που έχουν να κάμουν με τεντώματα τζ̌αι που κάμνουν το σώμαν να ξεπιάννεται.

Έμαθα την κυπριακήν διάλεκτον των Ελληνικών που τους γονιούς μου εννοείται τζ̌αι που το περιβάλλον μου. Την Κοινήν Ελληνικήν έμαθα την τζ̌αι λόγω του σχολείου τζ̌αι λόγω του παπά μου, που επειδή ήταν πολλά χρόνια στην Αθήναν έμαθεν τζ̌αι εσυνήθισεν να μιλά έτσι. Τα αγγλικά έμαθα τα σε ινστιτούτον, τα γαλλικά που μιαν θείαν μου, τζ̌αι γερμανικά τζ̌αι νοηματικήν κυπριακήν τούτα τα θκυο έμαθα τα στο πανεπιστήμιον.

Μια ιστορία του τόπου μου εν' τžείνη με τον Άην Γιώρκην, επειδή ο Άγιος του χωρκού μου εν' ο Άης Γιώρκης, τžείνη η ιστορία που επήραν την πριγκίπισσαν να την φάει ο δράκος τžαι επήεν ο Άης Γιώρκης τžαι έσωσεν την τžαι μετά επήεν στον άρχονταν του χωρκού τžαι είπεν του να χτίσει μιαν εκκλησ̆ιάν στ' όνομαν του Άη Γιώρκη. Εν μου αρέσκει τόσον πολλά, αλλά εν' η μόνη που μπορώ να σκεφτώ.

Προτιμώ την κρυάδαν παρά την πυράν επειδή έννεν' τόσον βασανιστική τζ̆αι τουλάχιστον μπορώ να κάμω κάτι, άμαν εν' πυρά τζ̆αι εν' τζ̆είνη η πυρά η αφόρητη ό,τι έαρκοντισ̆ιον τζ̆αι να βάλω τζ̆αι ό,τι ρούχα τζ̆αι να φορήσω, εν' τζ̆είνη η πυρά η αφόρητη τζ̆αι πρέπει να 'μαι ακίνητη τζ̆αι να μεν κάμνω τίποτε.

Εν ι-ξέρω αν μπόρω να το απαντήσω τούτον επειδή είμαι 'κοσι ενός, οπότε εν ι-ξέρω αν μπόρω να πω τι μου λείπει που τότε που ήμουν πιο νέα, αλλά η αλήθκεια εν υπάρχει κάτι που μου λείπει που ήμουν πιο νέα στο σχολείον.

Εν παρακολουθώ αθλήματα ιδιαίτερα, αλλά κάποτε αρέσκει μου να θωρώ ολυμπιακούς, το ττένις, το κολύμπιν, αρέσκει μου πολλά να τα παρακολουθώ τούτα τžαι κάποτε αρέσκει μου να παρακολουθώ ποδόσφαιρον με παρέαν, αλλά εν θα κάτσω να παρακολουθήσω ποδόσφαιρον μόνη μου.

Το πιο δυνατόν καιρικόν φαινόμενον που έζησα πρέπει να 'ταν κανένας σεισμός, εν θθυμούμαι ούτε κανέναν τσουνάμιν ούτε καμιάν φοβερήν κρυάδαν οπότε νομίζω ευτυχώς ήταν κανένας μικρός σεισμός.

Οι γονιοί μου εν' δαμαί ακόμα ευτυχώς, οπότε εν έσ̆ει κάτι που εν αθθυμούμαι για τζ̆είνους, εν ι-ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω τούτον, αλλά νναι θθυμούμαι τα ούλλα.

Εγώ εν έκαμα οικογένειαν ούτε νομίζω να κάμω, οπότε εν ιξέρω αν μπόρω να το απαντήσω τούτον, αλλά στην περίπτωσην που κάμω, τούτον που κάμνω πριν κάμω οικογένειαν εν' τούτον που κάμνω τωρά, το να σπουδάζω τžαι να θκιαβάζω τούτα που μ' ενδιαφέρουν.

Εεε η αλήθκεια εν τον πκιερώννω εγώ τον λοαρκασμόν του κινητού, πκιερώννουμεν τον οικογενειακώς, τζ̆αι εν είμαι σίουρη πώς ακριβώς τον πκιερώννουμεν.

Εμετάνιωσα για διάφορα πράματα, βέβαια πρέπει να μεν εμετάνιωσα ιδιαίτερα, επειδή άμαν μου κάμεις έτσι ερώτησην εν μου έρκεται κάτι ολόισ̆ια, αλλά θα έλεα ότι μετανιώννω το ότι πολλά θετικά μου στοιχεία εν τα εσυνειδητοποίησα πιο γλήορα στην ζωήν μου τζ̆αι κάποια που τζ̆είνα έχασα τα τζ̆αι έψαχνα να τα αποχτήσω ξανά.

Στο σημείον που είμαστεν εν ι-ξέρω καν τι ευθύνες έχουν οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι απέναντι στες κοινότητες τους, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια, αλλά ούτε θωρώ τι συμβαίννει ούτε ξέρω, ούτε ξέρω αν εφαρμόζουνται, οπότε εν ι-ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω τούτον ιδιαίτερα.

Χρησιμοποιώ την τεχνολογίαν για τα πάντα τζ̌αι κάθε μέρα, εν έσ̆ει κάτι για το οποίον εν χρησιμοποιήσω την τεχνολογίαν, για την μελέτην μου χρησιμοποιώ την, για τζ̌είνα που θκιαβάζω στον ελεύθερον μου χρόνον χρησιμοποιώ την, για την πληροφορία που μαθαίννω, για τα νέα, για την διασκέδασην, για την επικοινωνίαν, νομίζω εν έσ̆ει κάτι στο οποίον εν χρησιμοποιώ την τεχνολογίαν για οποιονδήποτεν λόγον.

Στον υπόγειον χώρον στάθμευσης του εμπορικού κέντρου εν πιάννω σήμαν, ούτε πιάννουν τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, επίσης κάποιες φορές στην κουζίναν εν πιάννει σήμαν, τζ̌αι κάποιες φορές άμαν κλείσω την πόρταν εν πιάννει σήμαν, αλλά σπάνια.

Τα πρώτα πράματα που μου λαλούσαν οι γονιοί μου που ήμουν μιτσ̆ιά ήταν το να μεν λαλούμεν ποττέ ψέματα τζ̆αι το εν' οίδα ότι ούδεν οίδα του Σωκράτη. Τούτα ελαλούσαν μου τα συνέχειαν τζ̆αι εβάλλαν με τζ̆αι εμέναν να τα λαλώ ξανά τζ̆αι ξανά τζ̆αι εμείναν μου.

Ξέρω έναν κυπριακόν τραούδιν, το Ασ̆ερόμπασμαν, αλλά εν θθυμούμαι τους στίχους του τžαι λογικά εν θα τους ελαλούσα καλά έτσι τžι αλλιώς.

Εμείς γιορτάζουμεν το Πάσχαν όπως ούλλοι, τρώμεν ό,τι τρων ούλλοι, απλά νομίζω ότι που βρεθούμαστεν οικογενειακώς, βρεθούμαστεν πάρα πολλά πιο λλίοι τζ̆αι γεννικά εμείς κάμνουμεν πολλά πιο λλία πράματα με την οικογένειαν μας απ' ό,τι κάμνουν άλλοι σε έτσι γιορτές.

Εξαρτάται, που ήμουν πολλά μωρόν εν αθθυμούμαι, που ήμουν λλίον πιο μεγάλη, δημοτικόν νομίζω επηαίνναμεν ακόμα σε τζ̆είνα τα playground, για να τα γιορτάζουμεν. Μετά εσταμάτησα να τα γιορτάζω νομίζω τζ̆αι τωρά απλά εννά πάω κάπου που μου αρέσκει να φάω με κάποιους για να τα γιορτάσω.

Εν θθυμούμαι κάτι ιδιαίτερα αστείον που την παιδικήν μου ηλικίαν, λογικά τα πιο αστεία πράματα που έζησα έχουν να κάμουν με τον σ̆σ̆ύλλον που είχα τότε, τον Άργον, αλλά εν θθυμούμαι κάτι συγκεκριμμένον.

Πλέον εν πάω ιδιαίτερα σούππερμαρκετ αλλά τότε που επήαιννα, εγόραζα γιαουρτάκια, εγόραζα noodles, εγόραζα τα τσ̆ιπς μου, εγόραζα φρούτα κάποτε. Κάποτε έπιαννα έτοιμα φαγιά, σούσ̆ι, γαρίδες τžαι γεννικά φαγιά που βράζεις τžαι ετοιμάζεις τžείντην ώραν.

Νομίζω ο ντόπιος καλλιτέχνης που μου αρέσκει παραπάνω που μπόρω να σκεφτώ τωρά εν' ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο τραγουδιστής, έσ̆ει πάρα πολλά ωραίαν μουσικήν τζ̆αι πάρα πολλά ωραίαν φωνήν, εν' μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον.

Το όνομαν μου σημαίνει θεά της σοφίας τžαι του στρατηγικού πολέμου. Η γιαγιά μου έσ̆ει το ίδιον όνομαν, η μάμμα της μάμμας μου, αλλά εν νομίζω να 'ν' ο μόνος λόγος που μου εδώκαν το όνομαν. Γεννικά αρέσκουν τους τα αρχαιοελληνικά ονόματα τούτης της φύσεως.

Εν μπορώ να θθυμηθώ κανέναν παραδοσιακόν γλυκόν, εν κάμνουμεν γλυκά πλέον, δηλαδή τα πιο κοντινά παραδοσιακά γλυκά που μπόρω να θθυμηθώ στην μνήμην μου εν' λουκκουμάες, που εν το εκάμαμεν, εγοράσαμεν το, τžαι δάχτυλα που κάμνει η γιαγιά μου τžαι σ̆άμαλιν, που κάμνει η θεία μου.

Νομίζω στην κοινότηταν μου οι πιο μιάλοι εν έχουν κάποιαν συσχέτισην ή κάποιαν σχέσην με τες πιο μιτσ̆ιές γενιές. Ο΄υτε διδ΄΄ασκουν κάτι εν ι-ξέρω αν εν' επειδή εν θέλουν ή επειδή εν μπόρουν ή οι πιο μιτσ̆ιές γενιές εν θέλουν οι ίδιες αλλά το΄υτον συμβαίννει.

Έσ̆ει τοπικές διοργανώσεις τζ̆αι φεστιβάλ που πάει η οικογένεια μου που έχουν να κάμουν με την ιστορία του τόπου τζ̆αι με την τέχνην του τόπου αλλά εν μου έρκεται κάτι συγκεκριμμένον στον νουν τωρά, εχτός που κάποια γεγονότα που διοργανώννουν οι Αγίοι Ομολογητές, έχουν έναν εργαστήριν τζ̆ειαμαί αλλά τζ̆αι σε τζ̆είνα έσ̆ει τζ̆αιρόν να πάσιν.

Γιορτάζουμεν τα Χριστούγεννα με το να πάμεν στην νούνναν μου τζ̆’ ύστερα σε μιαν ξάδερφην του παπά μου, εν συμβαίννει κάτι άλλον εχτός που το ότι παίζουμεν παιχνίθκια τζ̆αι τρώμεν τζ̆ειαμαί.

Χρησιμοποιώ το κινητόν τηλέφωνον που το πρωίν ώς την νύχταν, κάμνω τα πάντα με τžείνον πλέον, όι κάμνω τα πάντα αλλά είμαι ούλλην την ώραν μαζίν του, νομίζω έχω θέμαν εθισμού με το τηλέφωνον, αλλά χρησιμοποιώ το για να επικοινωνήσω με τους καθηγητές, με τους φίλους μου, με το να δω τα ίμεϊλς μου, με το να δω τα νέα, με το να δω γεννικά πληροφορίαν, με διασκέδασην, με μουσικήν, εν' τα πάντα τžειαμαί.

Η γιαγιά μου πάντα έκαμνεν πολλά ωραία σμιλιά τζ̆αι εφαίνετουν μου πάντα πολλά δημιουργικόν τζ̆αι χαλαρωτικόν πράμαν για να μάθει κάποιος, τζ̆αι πολλά καλή δεξιότητα, αλλά επροσπάθησα τζ̆αι εν τα εκατάφερα ιδιαίτερα, οπότε εν ι-ξέρω τελικά τι δεξι΄οτηταν θα ήθελα ή θα έπρεπεν να μάθω.

Κοίταξε, έχουμεν καλλύττερα συστήματα κοινωνικής υποστήριξης όπως ας πούμεν κάποιοι τόποι της Αμερικής πιστεύκω, αλλά εν είμαστεν τζ̌αι σε επίπεδον που εν οι Σκανδιναβικές χώρες, οπότε εντάξει σχετικά.

Γεννικά προτιμώ να κάθουμαι σπίτιν επειδή νιώθω πολλά άβολα μες σε κόσμο τζ̆αι κουράζουμαι πάρα πολλά εύκολα τζ̆αι άμαν είμαι σπίτιν μπόρω να δω ό,τι θέλω, να ακούσω ό,τι θέλω, εν υπάρχει τούντο πράμαν που με κρατά όπως με κρατά άμαν είμαι σε δημόσιον χώρον.

Νομίζω έσ̆ει προγράμματα πρόνοιας κάποιου επιπέδου αλλά όπως είπα τζ̆αι πιο πριν, νομίζω θα μπορούσαν να 'ν' πολλά καλλ΄υττερα.

Αν χρειαστώ δικηγόρον για κάτι εννά ρωτήσω κάποιον που ξέρει πώς να τον έβρω τζ̆αι έτσι εννά τον έβρω.

Νναι γεννικά εμπιστεύκουμαι τους γιατρούς, αν τζ̆αι έντζ̆' εν' ο΄υλλοι ίδιοι προφανώς τζ̆αι εν μπορούμε να είμαστεν απόλυτοι με τούτον, είδα πολλές φορές γιατρούς να κάμνουν το αντίθετον που τζ̆είνον που πρέπει να κάμουν.

Για να ενσωματωθεί η τεχνολογία καλλύττερα στην εκπαίδευση πρέπει πρώτα να έχουμε βασικούς εξοπλισμούς, για τζ̆είνα που ενσωματώσαμεν υποτίθεται τωρά, που εν εχουμε καλούς εξοπλισμούς για πολλά πράματα ούτε καλά κτήρια τζ̆αι γεννικά πρέπει να αποδεχτεί το σύστημαν τζ̆αι οι ενήλικες σαν κάτι που έννεν' εχθρός αλλά εννά τους βοηθήσει.

Εν ι-ξέρω παρατσούκλια στα κυπριακά, τζ̆αι εν ι-ξέρω τι συγκεκριμμένα παρατσούκλια πρέπει να πω, τζ̆αι έσ̆ει πάρα πολλύν τζ̆αιρόν να ακούσω κάποιον να μιλά κάποιου με παρατσο΄υκλιν.

Νομίζω εν έσ̆ει κάποιαν μορφή τέχνης που εν μου αρέσκει. Η μουσική, η λογοτεχνία, η ποίηση, η μετάφραση, που τζ̆' η μετάφραση εν' μια μορφή τέχνης, εν υπάρχει κάποια μορφή τ΄΄εχνης που μπορώ να σκεφτώ τζ̆αι να πω ότι εν μου αρέσκει.

Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά οχτώ εννιά δέκα

Στην χώραν μου κλείεις ραντεβού με γιατρόν άμαν πιάεις τηλέφωνο τον γιατρόν ή άμαν πιάννει η μάμμα σου τηλέφωνον τον γιατρόν τζ̆αι έτσι πάεις.

Η δική μου γενιά φαίνεται μου να πιερώννει με το κινητόν, σπάνια με κάρταν, εν θωρώ κανέναν με μετρητά, αν τζ̆αι εγώ χρησιμοποιώ μετρητά κάποτε, τωρά οι πιο μεγάλοι μπορεί να χρησιμοποιούν τζ̆αι μετρητά εν ι-ξερω αλλά τζ̆αι τζ̆εινους θωρώ τους με κάρταν ή με κινητόν συνήθως.

Η αγαπημένη μου εποχή του χρόνου ήταν πάντα ο σ̆ειμώνας επειδή ήταν τα γενέθλια μου τον σ̆ειμώναν τžαι επειδή πάντα εθεωρούσα ότι τα Χριστούγεννα εν' μια πάρα πολλά σημαντική περίοδος του χρόνου τžαι πάντα εκάμναν με πολλά χαρούμενην που ήμουν σε πιο μιτσ̆ιάν ηλικίαν.